La verdá es que paquí pa Estremaúra ain pocas razas de gatu de no sel los gatus cravus i los gatus montesis. Peru ei estau bicheandu paí i te pueu izil por exempru el gatu abissiniu, el gatu esfingi, el gatu d'angora, el gatu persa, el gatu siamés, el gatu bengalí, el gatu sagrau de Birmania, el gatu russu azul, el gatu siberianu,... bu! una tupa d'ellus i a ca ves se ven más porque ai genti que si no hazi cosa destinta pahi que no respira. Peru una cosa vos digu, no merqueis gatus, es mejol d'acogel gatinus i gatinas que los ain a manta.